Dabaaji ngonɗi ley <hesitation> ndiyan, <hesitation> kaa ngabbu, ŋata, e kañun e caanaaba. ɗii woni ɗi nganaa liɗɗi. Jonkaa tawtude, <hesitation> kuuɗe gonɗe ley ndiyan ɗii.